Takadi chiñuru ataixu akueti nixuu ndaka neki, kuenta balón jan ndatuntai tu njunu kuan ndunu venru ndajaro valón jan yii kuenta meni patada tuu onró nutu ján, ndajonro no'o kuan ta lado nonro ven ka lado ndomenitu taka nduku taka kue chianga kuu nai, nakon ferte ndain chei ko'o njuerte ndojan kue taka tedakuaiti, ite tandaka nuku nai kaxhite naduu dichitu nai balón jan ndakei en canasta jan iin njuan ndajanitua ndakei canasta inivei daki inka lado, ndia ndanari yanike tachi naka ndakuei chidaki yen ndai ndadiki yan ndono kuenta vanguu ndeda ndikenro njuan vanguna, njune nai kuu ñee dichi to'o kandukete nujune taka ndiche ño'o unru aka ndiki kuan undaka chinde chindai yeno ján ndanai ndino njuain indu veiya ndiki balón ján.